Eoa <hesitation> zareo Ejipta ndraiky soupe de lentille zany raha tena malaza amindreo any, tsy vitan'ny malaza io fa zany koa tena mahazatra andreo any fohanindreo any, zany zany kaly matetika fihinanandreo any zany e.